'Ngo xuku xata le ni xuku aché xata bé xuku bin nej xuku niki, si nun niin' bin si huin si kihiaj xuj nga ruhua xuj ka'min xuj ro', ta ataj xuj ún ro' sani si ka'hue kiniín' si ruhua kataj si sé si a'min, sani nga nakaj tukwi'ij ni bin nnej ni nakaj tukwi'ij ni bé si a'min bin ta riñan tukwi'ij, akua ni be nnanj ni be nnanj bé ta min ki'hiaj 'ngo xataj, 'ngo xataj 'ngo xuche ni bé ta 'hiaj 'ngo xuku ta xuche ta ni akuaj xuj, ni béj xuj nnanj ni bé xuj nnanj ni unanj xuj ni 'ngo xuche nika ne'ej, ni nakín xuj ta'ní xuj nakín xuj xa ta'ní ruhua xuj, ri' xuj 'ngo xilú ni ka'na' xaka xa ré' ataj xuj riñan ta'ní xuj ruhua xuj, nakín xuj ni bin nne ta'ní xuj nasi riñan xuj ni xa ni a'bi' xuj 'ngo xilú xaj, ni ri' xuj toj 'ngo kinj ri' xuj toj 'ngo 'nín, ni nakín xuj ni o' xuj tikián xuj xa ta'ní xuj, ni bin chrun, bin chrun ta'ní xuj ta'ní xuj 'hiaj xuj, ni bé ke ta 'hiaj ta taran' nej xataj lí ta, ta 'hiaj nej xata ta nga ta'ní xuj ni ri' xuj ni o' xuj ni xa xuj. Bé ta 'hiaj nej xuku ta ta nnánj ni ta ba unn xuche ta nga ruhua xuj kuruj xuj, ni unanj xuj nnanj ni unanj xuj nnanj ni ará xuj chra' ni si kurú ruhuaj, sani 'ngo rin nga si nun niin' kihia ka'min kiniin ñan kuru, bé ta 'hia ta ni kiniín' ñun' nikaj man tukumin' man kiniin' ñun' tan ni kiniin' si kihio', ni nano' ni kihiaj xukwí' ni kuru ni bé ta 'hia ni ta 'hiaj 'ngo to'lo, aniko' xuj man ni akua ni unan ni xu'huij bé ta 'hiaj nej xuku, bé aché riñan hioo ta bé to' ta 'hia si nun niin ka'min ni bé ta si a'min ro'hia ro'hia nánj.